کريکټ یو خورا مشهوره ورزش دی چی په نړۍ کې او په خاص ډول په افغانستان کی ډیر مینه وال لری کله چی توپ وهل کیږی وسره دمینه والو چیغې او شور وی چی دکرکټ دلوبی خوند زیاتوی. دکرکټ مشهور ستوری راشد خان چی په توپ اچونه کی خورا مشهور دی ډیر زیات مینه والی لری او د نړی په هرمیدان کی چی لوبه کوی نو مینه وال یی د راشد راشد ناری وهی